فكان ذلك مرعبًا جدا للطفل. فهرع الولد الى امه خائفا اخبرها بان لعبته بدأت بالتحدث فلم <hesitation> تعره امه اي اهتمام الى ان سمعتها تتحدث حاولت التخلص منها ولكن كانت كلما <hesitation> رمتها رمتها خارجا كانت تعود اللعبة مرة اخرى الى الداخل وعندما استشارت حكيما في ذلك اخبرها بان تحرق اللعبة وقد احرقتها ولم تعد مرة اخرى.